Odamlarning sayohat qilishi mening fikrimcha juda yaxshi fikr. <hesitation> Bu ularga boshqa madaniyatlar bilan tanishish, dunyo qarashini kengaytirish va yangi tajribalar ortdirishga yordam beradi.